Viazinen ak ol kaen, beret gureni, bere gogeeti, hinjisenu woishin jiitet haraka hammati, bere ishinii bissan fan dandaani itin jin, bare akasin sunt olkaeniey gogeti ta woyune dagarte hin'nyane woyu biness hintimn, bare akasi sunt olkaeniey, itmidaseni it ijareni diko irran-irran ol-olkaeniey gogeti bare gogeti cholle.